اول حاجة بنجيب فرشة السنان و نحط عليها المعجون و نبدأ نغسل سنانا من فوق لتحت كذا مرة و بعد كده الضروس من الجنب من فوق لتحت من جوة و من برة و مننساش ان احنا نغسل اللسان كويس و بعد كده نتمضمض و ممكن نعيد غسل الأسنان تاني لو حسينا بنفس الطريقة لو حسينا انها متوسخة لسة